Toh farka dibba no aran na ay hã matekaŋ i ga toŋ ka dan danji ra, a ma nin matekaŋ i ga ba ma ŋwaa. Farka dibba din du i na danji ni na daŋji funsu ma daŋ booso ra ma sa daŋ beene daŋji izo ra a ga di no kala dungayo ga furo a ra haray, a si nin matekaŋ ni ga ba ba a nin da ni ga ɲwaa a si kaani, zama a di. Beena di wala carawey di, ni di mo da ni gaa ɲwaa a si kaani. Amma da ni na daŋ booso ra, booso duŋga din, daŋji siino daŋjizo siino booso hinne no da daŋji-daŋjizey. Toh ŋgay no ga dungayo moso-moso moso-moso da duŋgayo ga baa gumo kala duŋgayo ma baa gumo a ga kala a ma nin ka baani buris din na bagu a go bani samay <noise> duŋgay ma furo a ra. A man di a man hay'fo amma muddum ni ne ni ma daŋjize daŋ a ga ka daŋji daŋ a ga a ga di hinne no, ni bumbo ni si ma a kaani. Da ni kway ɲwaaro do ni si ma a kaani, a ga di banda kulu di a ra haray mo duŋga baa gumo a ra kala da ni ga ɲwaa a si kaani. Amma da ni na daŋ booso koono ra tooh bani samay no ni ga ɲwaa da ni na bagu, ni ma yandi. A ma fayda a ma haw-faaru a ma yay, da yay kayna fo ma za ka ŋwa. Da ni na za ka ŋwa baani samay no ni ga ma ra amma da ni na daŋ daŋjizo ra a si di a si kaani.